من المهم جدا ممارسة الرياضيات والدراسة فيها، لأن مادة الرياضيات هي مادة مهمة جدا، ودراستها وممارستها بشكل صحيح شيء واجد مهم لانها تفتح أفاق العقل والمخ وتخليك تفكر بشكل صحيح، وهي ااحد المواد الأساسية في الدوام.